U valzer, a mazurka, gjith i lisci, valjat çë bujën te Kalabria, te horët arbëreshe, <laughs> valet popullore çë bujën te Shqipëria.